Ny tao enina ambifolo sy roa arivo agnamiko da taony ohany hoe ny taony fahasarota mandlo raha lako sarotsarotsy zay iaho tamy tao <noise> tamy tao tsaray tsaray io tamy eny amby folo sy roa arivo io